Aaaa kotaq chikop re' taqee' kotaq kiroopana porque keh nqilaa' oontera kotaq qa'sa y reh nkichapaam wula mood nkiwa'a re'qa ru sa kix'iik